Kwkhrang rong khe chini langma kwtal khaima tei patiyaui ongoi tongmano hino. O rong khe nokbar o bwlai rok no kok salai ma tei bwfang wafang no torwunani swanamami. Kwkharng rong khe watwui faui sam kwtal achaimani tei bwlai saharwui nongkhorma no nukjago. Kwkharng rong bolong torsama tei kwtal bwfang chara achaimani nukjago. Kwkhrang rong bai bwfang ni lama tei waisa bolong no kotor ma wngmani bo funukjago. Kwkhrang rong Kwkhrang bwlai bai bwlai bai rwkha khe bwlai ni rong Kwkhrang jiji onhwui faibai o.